الأشخاص طبعاً ليهم القدرة على التأثير على <hesitation> المصير بتاعهم، لأن هم <hesitation> لو اختاروا قرار هيأثر عليهم ويوديهم في اتجاه، ولو اختاروا ال <hesitation> القرار التاني هيوديهم في اتجاه تاني خالص <hesitation> زي مثلاً واحد بيختار إن هو يتعلم حاجة معينة، فلما اتعملها هو <hesitation> يعني <hesitation> هيشتغل في م- مجال معين وشركة معينة.